إلا الويفي ديالي مخدامش، أول حاجة غدي ندير هي نشوف الغتوغ ديالي واش شاعلين فيه چاع البولات، من بعد غدي نشوف لكابل واش راكبين، إلا هادشي كامل كان مزيان، غدي نطفي غتوغ ونعود نشعلو، من بعد غدي نجرب الويفي واش غدي يخدم، إلا مخدمش ديك الساعات غدي خصني نعيط على شركة ديال الإتصالات